Gn karazan'ny Lafariny misy: <noise> Lafariny Kajaha, <noise> Lafariny de blé noir, <noise> Lafariny de Sarasin, <noise> Lafariny <noise> planifiable, Lafariny de Maîs, <noise> Lafariny patte à Pizza. <noise> Ny maha samihafa azy: <noise> gny sanany fanamboara mofo, <noise> gny sanany fagnamboara gâteau, <noise> da gny sanany fagnamboara mofo dopay. <noise> Zay ny maha samihafa anazy reo. <noise>